अगर मेसे क्वे कड़े जली खांडो बनाते टाइम ता मी यन करलु की जु वे मेथी-मेथी सब्ज़ी ची वे निकाल दयोल अर जु नि ची अछि वेते रगड़ -रगड़ के भेर निकाल दयालु अर वेमा पानी ड़ाल के वेते गैस मा रख के वेमा थोड़ा सर्फ़ अर नीबू अर वैसे फिर जो लोहो उ वोंदु वैसे जल्दी साफ़ वे जांदू।